<hesitation> kongoi mising, <hesitation> netai, kiy nachame aai ya ya ka ya amunyi ya katepi anan ko ya ami puch, ya matinye <hesitation> paishet na ae ko achame a- a- apatyari imbiret ako mising cham kityari ak choronok chuk <hesitation> eng' <hesitation> eng' in eng' komasta natok nekit eng' yotok eng' eng' yekimii, nepo aeng' ko ane achame achame polatet ako mising awendi <hesitation> olemii piik che chame kong'alale polatet ako ng'alale ng'alek ap emet ne mising ko <hesitation> tukuk che tesetai mi ne nemii emet <hesitation> lene piik chepo polatet. mache nee, kamwa nee ng'o, ko atka me sinyinyorchina inyorchina o- olemii pik chepoi ng'alaldos mising ako pa ako pa polatet, aa nepo ne nepo aeng' kora ko ya ami puch aa awendi akere piik che chotok che chemyandos, che mii sipitali anan ko chemii korik kwai ipakat, ipatepe chamet ap kei, <hesitation> ya ami puch kora awendi pa kati sikiik chuk eng' ole tepee <hesitation> akase chamet ap kei ataret kaa <hesitation> paishonik chemi chemii kaa, cha cheimuch ataret eng' <hesitation> saishek chotok ka kamii puch, ko aa atkan mising ya mii puch ko polatet, ak ataret sikiik chuk.